Tiya'a anana janinxhin nale, anlekelenxhi olukunxhi ye'é, nalikixhi xhinan, chiá tenanjananxi tikunenxhi yuu litá telate, keí telaliki, anoni tanenxhi tán xhina te tava'a ni xhina na tuku, oré luiyu un niño nakarle kuña'a xhikijué, jué ala kudado kuñu ve'a tela, tijunu te juin.